La coruxa es un exempru mu aparenti d'avi que caça de nochi. Los buhus tamién son anombraus dela su albeliá pa caçal ena escuriá. Estus animalis gastan una vista mu desenroá i un oídu mu aguzau palas sus presas ena nochi. La estrutura delos sus ojus les premiti de vel en condicionis de poca lus, i los sus oídus les premitin de sentil los sonis más dequeínus. Amus, que sonin escapás de caçal qualisquiá cosa!